"Miɗe yiɗi baytuuji maa ɗii sanne sanne. Miɗe waawi landaade ma hoto keɓataa oo hakkille? E hono njuɓɓirtaaɗi faa ɗi ñeeñira nii enna? Sabi de huunde non min duu nde njeeɓanmi. <hesitation> jonka so tawi walana ma baasi, aɗa waawi sifanaade kan.